د بیان ازادي د هر انسان اساسي حق دی، خو دا باید له مسؤلیت سره وي. که دا ازادي د تاوتریخوالي، کرکې یا غلطو معلوماتو لامل شي، نو محدودیت موجه ګڼل کېږي. هره ازادي چې د بل چا حقونه تر پښو لاندې کوي، باید تنظیم شي. نو هو، ازادي باید وي، خو له اصولو او اخلاقي چوکاټ سره.